بصير غير حفاضة الطفل مالتك عن طريق أن تقوم بشيل الحفاظة المليئة بالبول أو البراز، ثم بعد ذلك وضع حفاضة تكون نضيفة، ولابد أن تقوم بوضع مرطب للصغير لحتى ما يصير مشكلات في جسمه.